Kauda, kauda e’u maurinai aisanida. eda mauri da ava nonoa roa’va a’anana aida’u na, iana gava da evavaida roa’va a’anana ava noonoa roa’va. Voga’u venia, vogau venia sina’a gaga tam dadai, ago dadai a’anana vemia no vediare. vermia no konokono na verauna, a’anana aisania roa’va a’anana uko una era’au roa, va. Agoda vaida aisania roa. va a’anana makana da nuavi dada aisaroa’va. badinana, ava onia roa’va, onina kauda eda ga’u venio a’anana, voga’u venoda, da om amia no oma makandakao, ko iana esia roa, va a’adina a’a a’anana ai verea da no eda puru. Ago da vaida ema kauda gega’u va e ge kainagaiva a’anana vomia no vo kaina kaina, nonoa. gaga’avomiano vo kaine rida, nonoa dada voabi kai, gaga’a dada vo abi vo viurua. Aiadina ounanai aida’u na aisania roa’va a’anana ena vavaida ava nonoa roa. Kanana a’anana ia vavauna, vavauna iana aisania roa’va a’anana badinana iana uraura mena nai, evavine, evavine ko oridanada, auanada da geura vavine na ve’abia. Rainana eguri airua egana vavine na eabia. eabia a’anana e’paura aonanai a’anai eganu, ena mavina da nonoa ko viusauda gemai aonanai a’anana ena maurina ega e’nonoa, iagana emia emia ovinai va. Iada aisanida roa’va. iana ena mauri na aisania roa. va a’anana arasoana kauda bod dadai ero ko kauu da kaka. kau da kaka. uko muna o’abia gae’ua gava na ova vaiava a’anana ve paura. Ema vosia gavana i’inana da va vavaia diba a’anana ai da vepaura. A’adina ounana kauda aisanida roa’va iada a’adina vaka aka roa. va anana aida unam ai vava’u na. aida’u na iana voga’u vemia a’aedi ko maora muda da veva ero. vemia. komo kono na verauna. vemia noku veradorad. Maora da gava raro va a’adada gavararo va. agoda irau dada vemia a’anana ai vediara. Vediare noku, onina oga’u venin ava ko ai a’a ediare va baunanai a’anana agoda vaida kauda geaogaga’a roa gega’u venia vanai roa’va, ago da vaida a’anana ai kauda gegana roa’va eda vakua ai eda viora, eda viora noku eda sia iga’u venio sina’ava, i’inana da ima ga’u venio gavanana a’anana imai igau veni ova. A’adina ounanai aida’u na aisania roa’va a’anana eno mauri na ava nonoa roa. Aua’u na be. iana kau nonoa gaga ko ena kererena iana aogaga’a garau garau. Gava da suidada boudadai veao gaga’a ainida. gava da suisui da. kererena ka oma vavaia a’anana ai veao gaga’a. A’anana baunanai, iana aisania roa’va, da. iana ens mauri na aisana da ava nonoa momoai roa’va. Iana aida’u na mai vava’u na, vava’u na boinana a’ouraro va, iana veo boio na kaunana ko mai sai mai sai epaura. epaura iane iagana ai kaunaka. aisania roa’va a’anan asia roa’va agonaka a’anana ia’adina nav aka. ago na nonoa naikaa mmast vaira’a noku ia vavai na i’inana vavaia. Ai kamasia, ai e’u. kauda asia gae ainida roa’va aisanida roa; va vavai da ama vavai. Kauda inau gaga ko ai kauda rua no ava raro da va aisanida roa’ba eda maurina ava nona roa, aedi iadi a’adina amaka a’anana ema nonoa aka roa’va a’anana ounanai iada kauda dai aisia gae roa’va. e’u ura na iada a’adina amaka. e’u maorada irau ava raro va a’adada isai ava raro vaira vararo vairoa’adina. nana daisa’aku na maora gavaka ava raroava boinana. e’u maora na si nana kau ni’nana.